Wathia douna woga kiyé kébé lenki, méréyé ké yan daga, khirsou gniméni dé, sara guidé dongué, paski séré sou gan khoraŋa an thiarana gnani, séré yogoya gnana lémina lamané gnani, kha arayi ka ké sou marana, méré gouma bané, arayi ka ké sou marana téyi ké gnani i gatini kati nagani gouma a siré gnani, o garo kiyé ké bé lenki, yougou la gantakha i kani ncondiréné a guiri do yougou kou yiméni ya. Péské a méréfo a gnakhé, a lémou, a nan kounpina marana, angadi mara méré mokho siré kébé kaké kouté ntoŋono ké gna nokho. Léminé bé ganari agantakha toŋonan kitté. Ando léminé ké anda dalana mé ya dé, a na ti nké da ka ké sou mara nga kora nbana marana. Yila nké an bogou ko, <hesitation> i ga kora marana anga kéfi <hesitation> anga ori kéfini nkoré. Yougo yogo kha ray gnana an toro na gnakhé nthofo gna, ké gnada kani kou bonondi wathia, o go kori guémé a na wanda khalé gna kono, wandé khalé ké kha yakhé ŋa khalé, angada mara mokho bé, eské raya douŋénanda. Anta douŋénanda khanda nkhalé mara anda toŋou ŋoutou a gniméya ana toŋou ŋoutou a gniméya, a na toŋou ŋoutou a gniméya. An ké khirsé bé ga kaké nokho a na toŋou ŋoutou a gnima anda na ri séré tana, kha angana daga toŋou ŋoutou soro kou béni ga falé andi ranta guémé, péskitina an khalou npayi, ami mara, ami, ima toŋa nthiéféŋa, andi wara ti yimé ana ri ani nké mara, nké ganagna séré siré gna guéniŋa, an khalou kou ga bona bogan kitté, nkenta nké gnougo fayini méné nta thiofo kou fayini, nké ni gnima fayini, nkha tokho namakha bono, nati wathia ké nké ti dou yakhana ké yougo, paski ngada wori ami koré mara, kha nké nta guili do ké ké ni séré siré gna dé a gana gna khadi kani kou ga kéré wo makha wo ga kori mé famounou, séré digamé ngana guiri kagoumé, a na diga nbané ya kono, a na ko yakharounda a na ko yougou nda ken digamé, a gnémé, anda ntakha télé takhou kora. Anda ntakha massalan digamé, kha angada wori kani nga kéré, nké do yougo gana kigné konpé agnani khirssé, nké ntakha séféné tala séfé ntakha séféné ti toŋou, na yougo ké nokho npaga kha dépou. Yougo ké khana ri hara séré bé gama fo gnéŋéyi a na guiri a na kheunaŋa, yakharé ké gada digamou kou béni koŋada konpé ké nokho, a na koun digamou bagandanda. Gani bagandi yéli yakhari ntouwana guéni, wala yougou touwana guéni a gama gnaŋa djo anati soro gnanda kou kignadaŋa, a ma guédiaŋé ma gnaŋa ndio wala séfé kéma koŋa ndio, koni khandi digamou kou kignandaŋa. Wathia ando yougo ké yimé, yogoni ganagna ira ganta wanda digamé <hesitation> marna, i nati kati yanda koŋinda ando kati khana guédja kani kou kéréné kounda. Yougou kou yiméni sara guidé diongué, yougou kou yiméni yama toloŋo. Paski hadama rémé angana toloŋo bané, anpini nthiou guéma khangana gna wathia kaké, gna foni kaké kébé gana liŋinda, ké gna gnana, ké bé gama liŋinda anta gnani nka nokho. Ké gnimé raya gnana, khanta gnana forssé dé, anta gnana haybéyé dé, anta gana garé kha khama. Ké gnando kani kou kara, lémounou lantakha toŋono khirssou nkitou ŋa, khirssou nkha bé guéni, i bégui tébé gna, séré ngana bégui tébéŋa bané ando séré rantakha guémé. A gnimé na fayi wathia kani kou nokho, yougou khoro tami raya gnana, i sounta massalaŋa domé, inta goundana domé awa, nké kinayi ti kara, mé tana nkinéyi ti kara, akhini sakhé fabé, onta massalaŋa yarakhatan kholé ngana ri wona takhou wona yigué, bané sou gay a gnakhé nan kitté wankhi dji ntakhoundi. Bané sou gayi a gnakhé na mini dji ntakhoundi, o kou fayi o kou kani kou, kénbiré ké mégnéyé, o kou kani hari wathia, mini dji séré bané yani. séré bé gana soré, a na mini dji ŋoutou a na takhoundi dji labanté, a na woutou robinet a na galassi léyi, ka ké makhanbané, ka ké yougou khoré a sou mini kégna. Séré bé ganta galassi moula a gnimé na guiri a na daga mini, esséki kounkani, kha sondomou ŋa latoono mé, khari kha sondomou ngana latomé, <hesitation> kha gana gueudja ga dalawo dala khaga yiguéné domé, khayi massalaŋa domé kha sondomou kou rini yankha béri silamakhou ŋéyi. Kha ganagna, wathia kagoumé bé anga nka kouyi doké kouy doké anti contoroléné assou khorono koundou gna. Rémé yogo a yagouni sara anta fo bouré gnana. Yakharé yogo anga yagounan kina ngana ké débéri, lenki nkina gana ri ani ŋala wala ni nkana anta nké débérini méné, kha yakharé sou anga sokhou rékhé nkama aŋa nkina sofoŋa aŋa fo bouré nkoŋada, sokhou rékhé nkama séfé khayranko kou fo siré ntakha gnana. Paski fo bouré nbana nkoŋini. Ké gnani kani kou ga kéré kani kou wo kori mé famounou, fofo sou gana liŋinda na débéri, kenta ka kapamé. Yagou soro gna, soro nkhana yagaŋa angada wori i gati kati yagounou ta, anga yagou soro, soro nkha yagounaŋa ké ngana gna hari lémina lamané gna. Kha ngana gna hari khirssé gna, ka nokho anganta yagounou soro, soro nkhanta yagounaŋa, andi a lanta ké ka marana anagna gnana khirssé agna ndjimassou khama, kha angama yagou soronta angama konou soro anda dango bogou douya.